Tara mats rue ni han tar lie atei silega mats solo taren. <hesitation> u tolasa. u tanna. baia. u mahariru. tetelum a penits. u kini. man rue te kuieri a luma. u lantana. u marmar. nu kapok. mamana matsrue te kani iahana han te atei sileiegulia. u huli. u naha len tala, Mamana lasu marken rue te wa la ria siki. u tetelum. u kukuluma miu rue tangoho. u mamana las a man rue. ha tigi haroton asenei